Дар паҳлӯи баъзе тангаҳо дандонаҳо ҳастанд, то ки одамон онҳоро осонтар дошта, фарқ кунанд. Ин дандонаҳо инчунин аз қалбакӣ кардани тангаҳо пешгирӣ мекунанд. Ҳамин тавр, тангаҳо бехатар ва аслиашон осон шинохта мешаванд.